Agny mafana mandavatao. <noise> Tsy misy fotoa tsy mapafana gn'agny. Da telopolo degre fejay fejay avao. Gn akapobeny zay! <noise>